No resaky instruments à vent na hoe tsofina tsika zany na zava-maneno tsofina zany da gny tonga anklohako voalohany aloha zany gny tonga andohako voalohany da gny sodina na koa hoe fluttes amy teny vazaha, mahazatsy kokoa, misy avao koa gny saxophones, misy koa gny clarinettes, ah ity angamba gny tonga andohako magnaraky, misy koa gny trompettes, raiky magneno b regny, misy gny tuba, ah zay sy zay aloha gn'azoko teneny aminazy, fa mety mbo misy fagnampiny hafa aby avao koa aloha.